Kuxutuní chí xononi ngá kanjini ta'á xunaté, yuu kani inka ka'a kunka kuu ini nuu tanté yuu kuani kuu nja ka'a njaken na'a extan xukua kanka ko'o ndon na'a ya'á.